Allura l‘aspirapolviri si funcjonar, buj kunt një fshies, e ke një fshies? Ou, me fshiesën ti çë bun? Fshin te dheu e gjith pluhuracin e kuqir, me si i thonë, me l‘aspirapolviri çë suçidhir, ti pluhuracin ngë e mjedh, ngë e fshin, ngë e kuqir gjith te një vend, ti e thith, e thith e pran vete abrënda te ku depositaret pluhurac, si çë ti sose të thithje pluhuracin e shuan e pran pullicjar l’aspirapolveri, çë abrënda ka një si un contenitore te ku ë gjith plëht, merr plëht e e shtie e ashtu herën çë ka e ghuzarsh pameta e ke belu pulitu.